أولاً, الإسترخاء في المنزل, ومشاهدة الأفلام أو القراءة, ثانياً الخروج مع الأصدقاء وتناول الطعام في المطاعم أو الذهاب إلى المقاهي, ثالثاً, ممارسة الرياضة, الذهاب إلى الصالات, الألعاب الرياضية, أو القيام بنشاطات خارجية, مثل المشي وركوب الدراجة, رابعاً القيام بالتسوق, وزيارة الأسواق المركزية التجارية, خامساً, السفر, والقيام برحلات قصيرة إستكشافية لأماكن جديدة.